O, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, baxaxan, b a að ziak zába keika min bese, txatáxan ka txeara nga, txeara zába hian, endi nga hian, eng tíngi omlau atxánga txaláu tíhin, ka fa review, ka fa penglau, nga xatia nga hian, txatáxan a ziak té na tórin képan ka záta. Taital té, kónklózó na té, txatáxan a ziak té na tórin ama ka txan bwír lé, ka txan bwír lé nga ní a xafangin a ní te bwí, ka txan ka txan bwí tóra ní txea ní bhána.